Este nagria, rache beoranina nirak tobizə promar beonaꞌ iner, chenaldi febrer, chenal mars, chenal abril, chenal may, chenal jun, chenal jul, chenal agoxt, septiembr, octubr, noviembr, naꞌ diciembr.